Ny raha itako aloha zagny a, da afaka mifampianadra ny biby, biby samy biby io, ndre gny amboa sy gny saka, gne piso hoe <hesitation> rehefa miady fa rehefa mifanakosiky indreo io da koa tragno raiky ohatry zao hoe mamagny na ma <hesitation> man- mangery i saka de ampinany- ampiagnariny igny amboa igny da akosehigna ny azy, vita gny agnia da totofa, da akoa zany avao koa indreo samy indreo rehefa mifankahita efa avy nisy tamignay tetoy zany da mifampisafa indreo, mifampiarahaba eky aloha da mifagnano bisou eiky koa, rehefa ela ny ela indreo io de ny mifa- agna- mifa- mifanohara manko oe, akoa ny piso zao miaro amboa sy hoe sy hifampignama mitsy, fa io da mifammpiagnatry io mifagnagnatry.